ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी सभ्यता के माने वाला शक्तिशाली और समृद्ध देश बा। जहाँ तक हमार जानकारी बा पश्चिम के जेतना भी देश होले उ अधिकांश ईसाई धर्म के माने वाले होले। <noise> तो शायद <noise> ऑस्ट्रेलिया भी ईसाई धर्म के पालन करे वाला देश हवे। ऑस्ट्रेलिया में हिन्दू आबादी ठीक-ठाक मात्रा में बा, एह नाते कइ हिन्दू मंदिरन के निर्माण भी ऑस्ट्रेलिया में कइल गइल बा। ओहाके पारंपरिक त्यौहार इस्टर और न्यू ईयर और क्रिसमस हवे। जौनके ओहाके लोग बहुत धूमधाम से मनावेलें। ऑस्ट्रेलिया बहुत स्वच्छंद विचारधारा वाला देश हवे। एहाके लोग अपने मान्यता अनुसार कवनो भी धर्म अपना सकेलें या फिर छोड़ सकेलें।